يا بنتي تخيلي كان في ناس بتقول عن الشعر ان هو ملهوش لازمة ف العصر ده مع انه الشعر دلوقتي أغلب الناس ع السوشيال ميديا بتنزل الأشعار دي عشان الشعر ده هو اللي بيعبر عن مشاعرنا وعن أحاسيسنا ، حتى لو مكنش عن شئ رومانسي ، الشعر كمان بيعبر عن حاجات سياسية فناس دايما بتنزل ودايما بتقول فأكيد مرتبط بالعصر ع- بتاعنا دلوقتي